"احدث كانت السفر لمكان معرفوش وكنت لوحدي و <hesitation> سافرت لبلد معرفش فيه اي حاجة بس دي كانت مغامرة بالنسبالي مكان جديد وأماكن جديده معرفش اي حد ومعنديش صحاب في المكان دوت المتعة كانت في اني أنا بجرب حجات جديده اول مره اعملها"